و الله نحب الموسيقى لتريحني و تعطيني الطاقه الإيجابيه، نميل برشا للموسيقى الهاديه كيف الجاز و لا الأغاني لفيها كلمات عميقه و معاني تعبر على الحالات لعشتها و لا لقاعده نعيش فيها أما كنحب نبدل جو نسمع حاجه فيها ريتم <hesitation> كيف الموسيقى الإلكترونيه مثلا، المهم تكون حاجه توصلي للإحساس و تخرجلي شويا من الروتين.